सबसे आगे तो कामोंके परी ये ना पड़नी रोणो जड़ाई जोल्दी बाजी ना पड़नी कौरनी जो मेरो यो रो छुटी और मेरो यो निम्ताणो ही होन। और जदातर लोग इला काम ही ना सांडो सब गॉव छोड़कोरी सब रे भागी शेरोंडे।